Preferisu l'eva frizanta perché al e pi bun-a, a m'gava pi la se rispèt a l'eva natürala e pös büté dë menta ën l'eva frizanta e d'istà al e propi la coza ch'a m'gava pi la se ën asolüt